Ñy mombamomba ny ñy sakafo a Silyy añy moa: Rozy añy tea mihina hena, tea mihinampia ro tea mihina legimy, <shushes> manahakanjao ñy fihinanandrozy voankazo, tea mihina raha sôsisôsy koa rozy, ñy sakafo mahazatsy androzy añy moa sadó zao, asadó oe, henan'akoho na henan'aomby na henan'aosy, ketrehindroz'io, ataondrozy somary malemilemy ñy bolony, <shushes> manahakanjay ñy fihinanandrozy salady, ñy potatô na ñy vary.